جنوبي کوریا یو پرمختللی کلتور لري چې ټیکنالوژۍ او دودیزو هنرونو سره ترکیب شوی دی. د جنوبي کوریا کلتور له کوریایي ژبې، لیکنو او موسیقۍ سره تړاو لري. د جنوبي کوریا سینما او موسیقي، په ځانګړې توګه پاپ، د نړیوال شهرت وړ دي. د جنوبي کوریا فستیوالونه لکه چوسوک د کورنۍ او مذهب په اړه ډیر ځانګړی اهمیت لري.